القرايه والاطلاع بيزيدوا المعرفه. وبي كده ممكن يشوف شغل الناس التانيه ويقدر يحسن من اسلوبه ويطور فيو <hesitation> ومعروف انه القراية بتساعد <noise> على تحسين مهارات الكتابة، لأنها بتدي الزول أفكار جديدة وتوريه أساليب مختلفة في الكتابة واهم حاجة انو يكتب بشكل يومي، لانهو ممارسة الكتابة والاستمرارية فيها بتساعد على تحسين الأسلوب وتطوير الأفكار. حتى لو كانت الكتابة بسيطة المهم الاستمرارية. برضو مهم انهو يقرا أعمال الكتاب الناجحين ويحاول يفهم أساليبم وتقنياتم في الكتابة، ويعرض كتابته دي علي الناس ويستفيد من ملاحظاتم، لانهو دة بيساعده انهو يحسن ويطور من كتابته <noise> و يتجنب الأخطاء وممكن يشوف ورش العمل والدورات التدريبية عشان يحسن مهاراته ويتعلم اكتر لانو الورش مفيدة و بتكون علي يد مدربين محترفين.